<hesitation> kua'anchi kala'anchi arroz, arroz kɨyɨ, kee ko ni xikoso aju, chinejɨ te kee, te iyu'u oregano, te ko kɨyɨ, te ko ɨka ye arroz naá xi kee chinana kue'e na kue na ka'yɨ, te lujua ni tuku kee iyu'u oregano kee, te na kue lujua na ka'yɨ arrozso.